Arakaraky ny karazan'le alika sy nitaizana azy atramin'ny mbola kely fa raha ohatra kosa ve zao alikadia moa dia hety ho namana? Fa raha le alikakely fatao any antrano reny ah de tena namana mafinaritra izy reny sady manala fahaginana tokoa. De tsara daoly zany.